हात्तीले घनिष्ट रे पारीबारीक समुह किन बनाउदो छ भन्या कुणात मुलाई ठ्याक्क यै हो भनिखेर था आछ्छी तैपन मुलाई लाग्दो छ एकले अर्खा लाई सहयोग गर्नका लागि होला जसो लाग्दो छ । जसै जंगलमा झीक्कै झीक्कै जनावर बस्ताछन ती जनावर बाटी जो हात्तीका भख्खर भख्खर नाना जन्म्याका बच्चा हुदा छन् ती बच्चाको सुरक्षाका लागि पन होला जसो लाग्दो छ । एकले अर्खालाई आफ्ना सन्तानलाई ,आफ्ना परिवारलाई समस्या पणयाका बेला दुख पणयाका बेला साथ दिनाका लागि होला जसो लाग्दो छ भन्यापछि त्यसैगर आफुसंग भयाको ज्ञान ज्या छ त्यो एकले अर्खालाई पन दिदिहुन्ना तिनु आफ्ना अनुभव हुदा छन कुणाकानीहरु दुख सुख साट्नाका लागि पन होला जसो लाग्दो छ । त्यसैगरी अरु पन झीक्कै हुन्ना अब यै हो भनि था त मैले पायाको छैन । तैपन जो आफ्ना सन्तान हुदा छन् तिनको राम्रणी पालन पोषण गर्न्या अरुअरु जनावर बाटी तिनको सुरक्षा गर्नका लागि पन होला जसो लाग्दो छ । अब सब्बै जना संगैसंगै भयापछि उनुलाई अरुको दुख, सुख बाड्न्या भया अरु जनावरबाटी जो खत्त्रा हुदो छ त्यइ बाट पन जोग्गीन सजिलो हुन्या भयो । <hesitation> त्यइ भैखेर उनुले चाहि उनुले समुह बनाउदा घनिष्ठ सम्बन्ध बनाईखेर बल्यो परीवार बनाउदा हुन्नजसो मुलाई लाग्दो छ ।